איך וואלט גערופן די וואסער פירמע. און אנגעהויבן זאגן אז דאס איז ממש נישט א שיינע זאך אז איך האב שוין נישט קיין וואסער פאר צוויי טעג. און זיי זאלן זיין מוחל יעצט עפענען די וואסער. וועגן איך האב געשיר צו וואשן. איך האב וועש צו וואשן. און איך אליין דארף נעמען א שויער. און איך וואלט געבעטן אז מ'זאל שוין זאפארט עפענען די וואסער.